ഏന്ഗ്ലേന ജീവനതു കല ഉന്ദു ഓ രേഇഥി। പാതരന് വൈസ അപുന്ദു ഏന്ഗ്ലേന ജീവനതു। ഏദ്ദേ രേഇഥിതു നദു സൈര രേഇഥി പാതരന്। വൈസ അപുന്ദു ഐന ബഗി പാതിര് അപുന്ദു। നന്ദ കല ഏന്ഗ്ലേന ജീവനതു സ്രിജന। സ്രിലഥേ ഐന ജസി മന്പുന്ദു സ്രിജന। സ്രിലഥേ പന്ഗന അച്തിവേനേസ്സു ഐന വന്ദു। മന്ഥ ജസി മന്പിര ഉ ഹേല്പു മന്പുന്ദു। കല ഏന്ഗ്ലേന മന്സേകേ ഏദ്ദേനു നേമദിനു। മന്ഥ കോര്പുന്ദു ഇഥേ പധ്യേഗേനു നഓ ബുകേ। ശ ഗന ഐന വന്ഥ ഏന്ഗ്ലേന। <hesitation> അന്പുന്ദു നന്ദ ഏന്ഗ്ലേന ജീവനതു പിഏചേ। നേമദിനു മന്പുന്ദു ഉന്ദു തിക്കുന്ദു കല। ഏന്ഗ്ലേന മന്പുന്ദു ഏന്ഗ്ലേന ഭവനേനു അവൈനു। ഥുക്ക അത്മ വിസസ മനക്ശന്തി ഓരോ ഓരോ। കേല്ലകേലേ ബൈന്കല വത്ഥദ ന മന്പുന്ദു। യപ്പദുന്ദല കേല്സല വത്ഥദ അ കേല്സല। വത്ഥദ ന ദുത്തു ഇ കല ഏന്ഗ്ലേന മന്സേകേ। നേമദു തിക്കുന്ദു നന്ദു കല വന്പുന നര്മനിയ। കേ അത്മ വിസസ ജസി മന്ഛോനി യപ്പദുന്ദു। വോത്തരിയഥു കല വന്പുന മന്സേകേ। ജീവനകു ഓവരലതു മദരി ഇഥേ ഏദ്ദേ।